برايي الافضل انو يكون متفائل لان اذا كان متفائل غاح يعيش شوية براحة نفسية يتوكل على ربو بينما اذا كان متشائم ممكن الشي الي عيفكر بينو السيئ ما يصيغ اصلا بالمستقبل ولا من الاساس ما غاح يصيغ معانو بس غاح يصيع عمغو بالتشاؤم على ولا شي بينما اذا كان متفائل غاح يعيش حياتو غاح يتوكل وحتى لو صاغ شي سيء فهو عندو حياة